Raha ny tena izy an, misy anaky dimy. Misy an'ilay mainty an, dia ilay "brun" an, dia ilay volo mena an, dia ilay "blond" an, dia ilay volofotsy. Dia ny eny antenantenany an, misy an'ilay ilay manakaiky an'ireny anaky dimy ireny izany.